O ozani yayo no kweneno no owuso gyo ngami okpagye ni ikkiyo ogye eho kpo okigbo ngyashayihin iyi ba bagye ba bowuso ikweyi kini ese mani oya yo jije bun kpo wuso boba la ome aseni mun ni tayayo yaba oneshi koyi koneneshi oshi otukpokyi obowuso kpa doho oshoshi shawo yiso ga mokyi kadaho gyolo ga mokyi kadaho pin wawa yiso wa gwiye ikweyi kini ng kiogu ko oko kinokpa ka yibo lalo olamu ko ko keshi ni aha bayoni shini ng ga mo okyi kadahin ni inkwyge wa wa gwiye ng gyolo gwinye inya go inokpa ginokpa ga yozani wako yoyani ng kwukye wa ng wa go oko kweyi kini anana mani ng gb ikpo ene ikpo ene man kuma ogingye kin pioya pye lalo so gese gaga tikpo so ifu ko gese man ogyolo ga ga tikpo shini wa awa pyishi oye gbayayi in ya kukye wole wa wa roza ko ishwo oza kisheno ogye igwepa kpo okiyigbo oshoshi ko roza ikweyi kini ese ki kyenyi man ose ya kaha ababo owe ko nyinya kose oshoshi shimi an ro roza ishini oshoshi koreni gyo ya itikpi koni wa kukye yaga in gyolo ga inose naha wole. Owa kpayi tukpa omo ogege ki kpiye kayi ho ogbishi shishini ikpiye shinwa agutagye ho ogye ahata kpo okigbo aqutagye ho ishi shishini oya gege ya gese kiga yngye kpayine shini ak be fo da kiyi kala ba diyi kala ogyogye kese ki kyeni mani agege ya yingye ogbishi shstini ogye igwo kino se ase agu tagye onye ahata ishi ko gutagye de vuma ga hari ogye igwoye kotu ma ase shishini ama bio kakahun ami ogyi ogye ahata ga hane in ya gahin goda gaga gutagye ng gyo ga gutagye ebe ki nya ayisu a bowuso gyolo bowuso ogbishi shishim iku yayaku doyenho ya gogya kolosoho yago ogya kidoma ya go ogya ko wusa kyo ya go ogya kakyana a gege ya zishi onima yagaga togbogba ikweyi loso ishi oye agyo mo oza toyene ho ebeni ayine shoshi ema yabani oya yiso feyi koyene ho ga go totu gbagba koza ni tanu ni kw ako tunehe kwa ko tubrobya so oyiso ko tukpokyi ishi shishini oya ma kamo oya yogy kobi mani kiina owa gishi oye oza ya gege ya ngawo yago owusakyo ya go itade yagebe nwashika o eno ko kamo ozani ogba koya kenoni ishi nwashika oyabo kowuso la anu mo an shokoyi anu pin yayo ya nwu daha. Mani oni ebe ko lamu mani mani oka yaba nwa shika koyoya ishi shishima ime in ya gwiye ya ginokpa in ya bose okiokyi ya geho gaga ya kwobe epa kwe eta mani ogye ahapa kitukpokyi ya ng wa mishi ni ng wa gwiye ome ya ginokpa ni in yo za hun ikweyi ko kishi la ishi ma ng doman ishi man ng doman ishi ma ng doman ishi ma ng doman ozani oshoshi ni asusu baya ni oma ogbeni ni ikpiye hin shinwa inya ga okyi lo oy eneni kuma ikpiye him shinwa lo in yiso ni ng bowuso ng mokyi kada hin ng waze enu kwo er oza ko wo to tobburu hin likweyi ya yiyi kweho yaga ikeyi kini ng ga tabo olamu oni o alago mo oogage kebye kponu oshoshi lo so oya mani ke oyo mani ke oya mami gbayayi ifu ha ogyo olamuni wa gege ya ngmawo nilo so ifu keno ozani ng ya gege ya gbo ishi nwashika koya ni oma. Gbishi shinshini oyso otukpokyi oni oya ngme gba kyapi awo ya yiso kin yamo oya gese ya ginkpa ya shayi bita olelo ana gwiye ana ya mani ayo bose gaha awo base goho ishi na wa isheno ala ki wa gbayi ole ala wawa agege ya duwoka kozani agaga ya inokpa ni ala ku kye lapiya oji kamo oyi ga ofinokpa ni ala ku kye lapiya oji ga o finokpa kwofu lo ikweyi kini ayi shishini ayiso otukpokiyi aba kawo kamo aba ginokpa abaga hagye owe ba gihi lo ama oyende ni awo ya kawa ababo ya duwoka koani ori ko lamu oni agyo yende ni ayuiho awuwa shu aba wayi ko ko kwokwo shini asuse naya ni oma ifu kishi mani ng ki ya hage ebe mani gbayayi owuso kiso na tahabo.